Chemo rok'wxik tlo rin jnob'kwaaj xtb'anik uche nab'ey e <hesitation> xki'nloq'k'eeb'ws aaq nima s-aaq xkin yo'k chwiij nmaq taq s. aaq xki'q yo'k chqiij tek'chi' xki'q sk'ij njeel ri qichilaal xku'lik rech e <hesitation> ki'k'ob'ik rum ri ku'kteem rech xtb'aan jun jnob'xuke uche tlik tlo qe qoom tiq muul ju qoom xtok qoom rech kó ku'kteem xtb'anik xuq ke e <hesitation> te'b'aan ju woy rech njel ri wnaq qaaj xki'q sk'ij xku'lik quuk' e <hesitation> ki'yolwik e <hesitation> k'o lo'che tiqyolla'che ri jor tiqb'anla', che ri jor tiq k'ulmla'si xku'lik jrub'wnaq njeel jujun tiq ta'la' qtzojxik te'q tz'noj chemo si ssaqrik chemo ik'olik ke chukchoch si qaqche yab'il chkiij si qache yab'iil tok chukxo'l. Are ri'ri jun oksb'al rjnob'juun rech k'o ju nima molb'eem rech tqmol qiib' rech xkuj wi'k rech xkuj yolwik rech kó ku'kteem chqxo'l are'k'ri'rb'anik ju nima q'iij kun tek'kb'aan jun rjnob'juun nima q'iij k'reri kb'anik rech njeel ri qichilal xku'lik chu rtoqik <hesitation> qtzojxik tiq ta'la'qtzojxik tok chuq xo'l xkuj yolwik qonjelel ri qichilaal mu chinaq jab'taq e <hesitation> xku'lik chu qtaqxik xkuj yolwik kuk' are k'ri' kb'anik pjun ok'sb'al jnob' are ri qaaj rech kuj ku'ktik tkxo'l njeel ri xku'lik quuk'.